komiði sæl og verið velkomin í Krakkafréttir í kvöld fræðumst við um sprengidaginn heyrum af krökkum sem læra að spila

og kíkjum á litríkar

víða um heim ég heiti Sævar og nú verða sagðar Krakkafréttir í dag er sprengidagur það er þriðjudagur fyrir

sjö vikum fyrir páska og er á milli bolludags og

elsta heimild um hið íslenska heiti dagsins tengist matarveislu fyrir föstuna í gamla daga voru haldnar miklar

og enn í dag þekkja margir þá hefð að borða saltkjöt og baunir þennan dag sá matseðill hefur þekkst hér á landi á sprengidag í meira en hundrað ár á sprengidag á rætur að rekja til kaþólskrar

borðar fólk ekki kjöt og þess vegna eru haldnar miklar

áður en hún byrjar þá borðar fólk ekki kjöt fram að páskum en fasta er sá tími sem fólk neitar sér um ákveðinn mat og oft er það í trúarlegum tilgangi víða erlendis heitir þessi dagur feiti þriðjudagur

gras og er skrautlegur hátíðisdagur sérstök námskeið eru haldin reglulega þar sem börn og unglingar koma saman í spilasal nexus í Reykjavík og læra spil og leiki segir að tilgangur þeirra sé umfram allt að krakkarnir kynnist öðru fólki og styrki félagsfærni sína fyrir fimm árum fékk ég hugmyndina um að vinna með krökkum í gegnum svona spil og aðra leiki sem eru hér í nexus svona þessi nörda áhugamál og þetta var mjög jaðar á þeim tíma þekkt og þess háttar og setti mig í samband við Gísla og með öðrum sálfræðingum og kennurum þá störtuðum við sem sagt nexus það eru komin núna fimm ár síðan fyrsta námskeiðið fór í loftið

byrjandi jú þetta

mjög skemmtilegt ég er búinn að vera mest spenntur fyrir

að gera svona hluti eins og d

og anime þannig að þú hefur þekkt öll þessi spil og allt þetta dót áður já ég hef alltaf

og í raun sér maður árangur þegar krakkarnir tengjast og koma sjálfir og fara að stunda áhugamálin hérna það finnst mér best af öllu það er markmið að þau geti mætt sjálf í spilasalinn þekkja einhverja þekkja starfsfólkið hvernig þetta virkar allt og stunda sjálf þessi áhugamál

að fræða okkur um það nýjasta í heimi tækninnar en í kvöld segir hann okkur frá svokölluðum

ekki bara tækin okkar sem eru að verða snjallari og snjallari heldur er byrjað

fötin okkar líka Google og Levis hafa til dæmis sett á markað sérstakan þráð sem getur flutt rafboð á milli staða

hægt að stjórna tónlistinni og svara símanum því einu að strjúka hendinni yfir

hafa svo sett á markað b b sem reima sig sjálfir og er stýrt með appi draumurinn er að skórnir fatti

misstígur þig og losi þannig um

enda ótrúlega flókið að reima hægt er að kynna sér nýja tækni og ýmislegt spennandi á ungruv punktur is

glatt á hjalla í Ástralíu og Brasilíu um helgina þegar litskrúðugar hátíðir fór fram í

fylgdust um þrjú hundruð þúsund manns með mardi gras skrúðgöngunni sem er haldin til þess að berjast fyrir réttindum hinsegin fólks tæplega þrettán þúsund manns tóku þátt í skrúðgöngunni með skrautlegum vögnum og búningum í Ríó í Brasilíu var hin árlega sett á laugardaginn og lauk í dag hátíðin í Ríó er ein stærsta og frægasta hún var fyrst haldin árið sautján hundruð tuttugu og þrjú svo það styttist í þrjú hundruð ára afmæli hennar talið er að tvær milljónir manna hafi sungið og dansað alla helgina fram til dagsins í dag í Lapplandi nyrsta hluta Finnlands var mikil ljósadýrð síðasta daginn í febrúar þá dönsuðu norðurljós á himninum og skörtuðu og fjólubláum litum